Mua më përqen të vishem, si thonë nglisët, casual, përç më përqen sa të jemë komudu kur kam pethkat ngrah, dat’se kur danj shumë herë rri gjithë ditën jashta, ish më mirë na u vishesha me na felpa, me një t-shirt, me një parë jeans e kish ish ‘shtu.